<noise> Ie, karazana biby iray ihany moa ny saka sy ny alika fa misy ny tsy maintsy mahasama- mampiavaka azy. Raha ny habeny loha de tsy mitovy mihitsy fa manatombo ny v- vatan'ny alika mihoatra ny saka. Fohy sofina saka, lava sofina ny alika; saka manana fitaovam-piadiana any anaty hoho, ny an'ny alika ny fitaovam-piadiana ny vovòa sy ny vava.